Raha magnano dia lavitra ndray aho koa ampisafidianina hoe resaka resaka ohatran'izany koràna ohatran'izany dia aleoko mazava ho azy fa miteno mozikano tsara miteno mozika no tsara. Azony iny manome fahafinaretana anao amin'ny tany andehananao agnaty tomobilina dia sady mampandefa saina lavitra anao magnome fifalina fitoniana ho anao anaty tomobilina ao zany e mampazava ny saignanao sy ny fonao zany e dia aleo zany a mateno hirahira no tsara.